मए एकए ठाउँमे बैठनिया काम करन चाहत हओं काहेकि मोके कामके ताहिँ इतएउतए ना जबसि लागत हए । मोके एक ठाउँमे बैठके काम करासि लागत हए । मिर ताहिँ सालमे एक, दुई दाओं काम कि कारण यात्रा करन मिलगओ त बहुत हए ।